gott kvöld og velkomin í Kastljós í og eftir umfjöllun Kveiks um bága stöðu erlends vinnuafls hér á landi hefur ítrekað komið fram gagnrýni á skipulag og eftirlit með íslenskum vinnumarkaði

ekki síst verið gagnrýnd fyrir aðgerðarleysi í málaflokknum nú síðast af ræðismanni Póllands við ætlum að ræða þessi mál og kannski ekki síst hvernig hægt sé að grípa inn í og koma í veg fyrir að brotið sé með þessum hætti

Sverrisdóttir aðstoðarforstjóri Vinnumálastofnunar og Halldór aðstoðarframkvæmdastjóri a s í eru gestir Kastljóss í kvöld kvöld verið velkomin takk Unnur kannski bara byrjum á þér út af þessum orðum er að lýsa því hvernig hann einhvern veginn upplifir sig þegar fólk

til hans Pólverjar og þeim er að fjölga sem koma til hans og kvarta yfir reynslunni af íslenskum vinnumarkaði og hann svona veit ekki hvert hann á að leita

segja reynt að leita til ykkar óskað eftir fundi en ekki fengi svar já mér brá dálítið þegar ég sá þetta vegna þess að nota tækifærið og biðja hann innilega afsökunar þetta er algjörlega minn feill vegna þess að þá mundi ég eftir tölvupóstinum frá honum og hann hefur lent niðri í öllum önnunum þannig að ég mun bara hafa samband við hann á morgun en ég held að það sé alveg ljóst að hann getur haft samband við okkur varðandi eða um þetta fólk sem er í einhverjum vandræðum af því að við okkur og stéttarfélögin að við náttúrulega höfum svo mikið samstarf við stéttarfélögin og getum þá vísað honum ja aðra frétt sem var hérna áðan á undan sem snérist um þennan sorglega atburð sem varð á Reykjanesi

hver ástæðan var fyrir þessu en það sem vekur kannski athygli þar

starfsmenn sem búa í húsi sem er

iðnaðarsvæði sem er ekki samþykkt íbúðarhúsnæði það er eða á að vera ólöglegt er

já þetta er mjög dapurleg frétt hún var það líka þegar hún birtist fyrst í febrúar tvö þúsund og sautján og það sem er kannski enn þá dapurlegra er að hún endurspeglar þau viðhorf og þær aðstæður og ástand sem að Kveikur var að lýsa í þættinum í fyrrakvöld það er að segja hvernig það er nánast engin virðing borin fyrir réttindum þessa fólks sem hingað er að koma og starfa hvort sem við erum

að tala um launin og

eða það sem lýtur að húsnæðinu og eins og við sáum í þessu tilfelli þetta var bara dauðans alvara Unnur aðeins að þessari gagnrýni

við höfðum það svo sem eftir viðmælendum okkar líka að að mönnum finnst eins og Vinnumálastofnun sé ekki að gera nóg þið séuð ekki að

sinna þessu eftirliti eins og þið ættuð að gera séuð ekki að

til dæmis með starfsmannaleigurnar þið eigið að hafa eftirlit með þeim lögum hefur ykkur ekki hvort sem

einhver ástæða fyrir því sem ég vona að sé einfaldlega mistekist að gera það nei ég vil ekki meina það og ég tel sem kemur fram í þættinum að við séum ekki að hafa eftirlit með þeim um leið og starfsmannaleiga byrjar starfsemi hér þá skráir hún sig hjá okkur við köllum eftir ráðningarsamningum förum yfir þá gerum athugasemdir það er mikið búið að spyrja hótið þið aldrei dagsektum notið

ekki dagsektum það má segja í fyrsta bréfi ef við sjáum eitthvað sem við þurfum að gera athugasemdir við í ráðningarsamningum og krefjast úrbóta eða benda á villur eða ólöglega hluti þá bendum við jafnframt á í sama bréfi að við höfum þessi úrræði og oftast ja í bara lang langflestum tilvikum dugar þetta til þess að koma á lögformlegu ástandi við förum við söfnum þessu saman við eigum að

vera með á skrá hjá okkur alla starfsmenn starfsmannaleiga þannig að við höfum yfirsýn yfir fjöldann sem er að starfa hér á hverjum tíma og líka þær leigur sem eru að störfum förum og höfum kært þetta til lögreglu við höfum verið í miklum lagt á dagsektir tvisvar tvisvar já

það hefur ekki þurft að koma til þess

svolítið mikið að lýsa svona eftirliti sem er einskorðað við það að taka við upplýsingum frá þeim og fara yfir

og athuga hvort þær séu réttar það kom fram í fréttum Stöðvar tvo áðan að þið fóruð sextíu og átta eftirlitsferðir á síðasta ári samanborið við stéttarfélögin sem fóru tólf hundruð ég tekkaði á því áðan það er sko ekki einu sinni helmingurinn af fyrirtækjunum í Kringlunni sem er beint á móti skrifstofunni ykkar nei það kom ekki fram þá sko að fjöldi fyrirtækja sem var heimsóttur tvö þúsund og sautján hann var tvö hundruð og átta já það er rétt yfir því sem er í Kringlunni já það er kannski ekki já þú getur lagt þetta svona upp en er þetta ósanngjarnt að segja að þetta sé allt allt of lítið já mér finnst það vegna þess að það er þetta er byggt upp öðruvísi

og Halldór getur nú tekið undir það með mér en við förum þó út í þessar ferðir til þeirra fyrirtækja sem við teljum að gætu verið hugsanlega eitthvað að

eftir ábendingum frá stéttarfélögunum sérstaklega við fáum ábendingar frá þeim og við förum á staðinn Halldór aðeins varðandi þetta af því að sko það virðist einhvern veginn vera þannig að það er einhvern veginn enginn sem hefur yfirsýn yfir þetta þetta eru sko Vinnueftirlit Vinnumálastofnun Heilbrigðiseftirlit slökkvilið stéttarfélög já ég er alveg örugglega að gleyma einhverjum

hver á annan í þessu já og kannski ekki endilega bara það það bara hefur enginn neina yfirsýn er það ekki vandamálið kannski aðeins fyrst það sem lýtur að stéttarfélögunum eins og þú nefndir þarna núna á þessu ári höfum við heimsótt tólf hundruð fyrirtæki og við höfum komist í snertingu við um fimm þúsund einstaklinga í fyrra voru

þetta hátt í fjórtán hundruð fyrirtæki og einstaklingarnir yfir sex þúsund og stéttarfélögin eru virkilega að bæta í til þess að komast í tengsl við þessa einstaklinga sem þarna eru upplýsa þá og síðan að reyna að átta sig á og greina hver staðan á markaðnum er við höfum hins vegar gagnrýnt bæði Vinnumálastofnun og fleiri fyrir það að

fylgja ekki hlutunum nógu vel eftir Unnur nefnir þetta

við hins vegar vitum og höfum séð svo ótal dæmi um það að þeir spyrja bara hvað viltu og síðan bara framleiða nýjan pappír en það breytist ekkert á bak það er sko bara sama gildir um svo margt annað við erum með í lögum af því að við höfum verið að herða löggjöfina þótt enn þurfi ýmislegt að koma til við erum með í lögum svo ég nefni nú bara Vinnumálastofnun en ég gæti líka nefnt skattinn og Vinnueftirlitið og heilbrigðisnefndir og þetta allt saman í fyrsta lagi heimild til að stöðva starfsemi þessara fyrirtækja ef þau eru að brjóta af sér heimild til þess að stöðva notendafyrirtæki ef

að brjóta af sér við erum með þessar dagsektarheimildir sem eins og hér kom fram hafa verið nýttar sko tvisvar sinnum og við erum að tala um sko löggjöf sem hefur verið í gildi í áratugi og við erum síðan núna síðast með stjórnsýslusektir en því miður þá erum við ekki að beita þessum úrræðum sem við þó erum með í dag Unnur bara varðandi þetta til dæmis af því að eins og hann lýsir ég meina ef þetta byggist svona mikið á

á upplýsingum frá fyrirtækjunum sjálfum er þá ekki auðvelt eruð ekki að fara fara mjög mikið bara ræðum til dæmis aðeins

þar er til dæmis bara sagt að menn eigi að fá sömu laun eins og þeir væru í vinnu hjá sömu fyrirtækjum það er ekkert sem bendir til þess að

mikið eftir nei en það voru

lagabreytingar núna í sumar sem alveg halda því til haga já en þessi

að vera í mörg ár í lögunum

og fimm já þetta ákvæði er búið að vera í lögunum en nú er komin skýrari heimild fyrir okkur til að krefjast þess að fá að sjá laun starfsmanna fyrirtækja þetta er þriðji aðili úti í bæ við erum núna komin með miklu skýrari heimild til að krefjast þess og sem ég held að sé miklu miklu

að notendafyrirtækið

þennan mismun sem getur verið þarna og er þarna á þessum launum þessi

eða sá sem telur á sér brotið hann getur sótt þennan mismun til notendafyrirtækis það eru alveg ný tíðindi en þetta ákvæði sem við vísuðum til í þættinum varðandi þessar kostnaðargreiðslur sko menn eru að greiða fyrir

hún er oft mjög há og þeir búa í ósamþykktu húsnæði menn eru að greiða fyrir bíl hreingerningu og eitthvað svona vinnugalla hreingerningu líka það sem þeir nota ekki er auðvitað ekki og ég ætla að

þið gert í því við gert við höfum vakið athygli á þessu við höfum farið með þetta til stéttarfélaganna við reynum að vinda ofan af þessu

en af hverju vorum við þá að sýna þetta þetta fyrirtæki er

núna af því að við erum ekki alltaf með þetta á borðinu hjá okkur sko við förum á staðinn við dreifum þessum

það er heimasíða sem við létum gera þar sem

hægt er að finna út með mjög einföldum hætti hver eru réttindi þín á Íslandi ef þú ert hérna að vinna í gegnum starfsmannaleigu eða sem

útsendur starfsmaður og þetta þetta vísar þér á stéttarfélögin og hvað kaup og kjör þú áfram að brjóta á fólki af því að þið

verði heimilislaust af hverju læturðu svona

nei þú varst að segja það nei

að koma á lögmætu ástandi við

því miður en hinar

sýndum það er ekkert ólöglegt það stendur hvergi við teljum þetta bara vera mjög óeðlilegt bílaleigan og allt þetta er það ólöglegt ja þú já þetta er ekki ólöglegt þú verður að sýna fram á það fyrir dómi að þetta sé eins konar misneyting og það sé verið að stela af laununum þínum

er ekki per se í neinum lögum að þetta sé ólöglegt það er bara þannig en það er bannað að láta

starfsmannaleigur af því að þær fóru ekki að tilmælum okkar um að taka þetta út og hætta þessu við höfum krafist launaseðla

að spyrja þig um þetta tiltekna dæmi Unnur verður það tilefni til einhverra aðgerða varðandi þessa launaseðla sem við sýndum og þetta tiltekna fyrirtæki þarna menn í vinnu já heyrðu það er nú einn kosturinn við fögnum þessari umræðu þetta er mjög vandamál okkar hlutverk er afmarkað og eins og þið komuð

þetta er stéttarfélögin hafa hlutverk við höfum hlutverk Vinnueftirlitið hefur hlutverk allir þurfa að taka

og reyna að koma böndum á þetta og þessi þáttur hafði það til dæmis í för með sér sem við erum mjög ánægð með

til okkar bara í gær og eru tilbúnir að leggja launaseðlana á borðið og þessi ömurlegu kjör málið er að safna þessara sönnunargagna

vegna þess að þetta fólk það veit það að ef við stoppum fyrirtækið yfirvöld þá eru þeir atvinnulausir húsnæðislausir og eiga kannski ekki einu sinni fyrir flugfari heim þetta er ömurleg staða sem er blettur á íslensku samfélagi við getum svo sannarlega tekið undir það en hvað þarf að gerast til þess að þetta lagist bara í fyrsta lagi þetta sko brotastarfsemi af þessu tagi hún á ekki að líðast skilaboðin sem við í verkalýðshreyfingunni erum að senda sem stjórnvöld eiga að

stofnanir eiga að senda er ekki í boði og við ætlum að uppræta þessa brotastarfsemi hvað þarf að gera jú það væri ágætt að fá viðbótarlagaheimildir til að mynda eitt af því sem við höfum kvartað yfir er þetta þú getur rænt af fólki launum svo

hundruðum þúsunda milljónum skiptir og sem að liggja við því og í annan stað eins og kom fram í þættinum þá voru nefnd þarna tvö fyrirtæki sem klárlega voru

bara í kennitöluflakki þegar í óefni var komið þá bara skildu þau skuldirnar eftir gagnvart starfsmönnum og hinu opinbera og byrjuðu

í þriðja lagi þá þurfum við síðan að fá ekki bara gagnvart þessum erlendu fyrirtækjum heldur á vinnumarkaðinn almennt í annan stað þá þurfum við síðan að fá alla þá sem málið varðar þessar

Vinnumálastofnun Vinnueftirlitið við höfum

fyrir löngu síðan að Vinnueftirlitið og Vinnumálastofnun verði sameinaðar hvað heldurðu

ég hef ekki skoðun á henni þetta var skoðað fyrir var að skjóta niður þessa hugmynd já en þarf

ydda þetta eftirlit og koma þessu einhvern veginn fá einhverja yfirsýn yfir þetta ég held sko

yfirsýnin sé alveg þokkaleg og ég tek alveg undir hvert orð með Halldóri það er til dæmis ekki bara í

þessum bransa það er náttúrulega viðvarandi risavandamál á Íslandi þetta kennitöluflakk bara í atvinnugeiranum það viðheldur þessu bara að fólk getur haldið áfram ólöglegri starfsemi sent reikninginn á launa eða bara bankana já eða okkur skattborgara þessa lands þetta gengur ekki það eru ýmis kýli sem þarf að stinga á ég held að

held að Halldór hafi bara farið mjög vel yfir það áðan við höfum öll yfirsýn hvað þarf að gera það bara þarf að einhenda sér í það og ég vil líka benda á það

náttúrulega talað um það að Vinnumálastofnun gerði ekki neitt mikið af

í þættinum það var í rauninni refsivert þetta eru bara brot sem varða við almenn hegningarlög á Íslandi þetta er ekki svona stjórnsýslueftirlit við verðum líka að gæta að því að þeir einstaklingar sem stíga fram og sækja rétt sinn eins og Sana í þættinum hjá ykkur þeir fái skjól það vantar algjörlega núna sammála því Kastljósi í kvöld